To nani na gin na gin kɨnno nini, kinno shi ɓallo dumbo duwu shi ɓallo shi ɓallo shiji shi kei kanadi la duko pani. Boshi koi kanadi a kang net ni. To nani kam na kang net ni kiduwa dai wom am yimai la duko pani kɨ da na koi kanadi wun ɓonnai bono koi to wuni dai wom na tima na koi kanadi shimi na shen bala mi kinno shi yina na duwono yimai to bono kai kanadi shimi to da ki ɓanje na koi a ka almai wona woi miya nini wun wamono gin wondu woi ingwa cewa wu bale nani na gin woi na gin ɗuko bamwu bala wun balla miyaa na kangai kiduwa na lammai bila mu duwomu lafiya bala gagaga ba doni shi gowom da bi kumono, ɓala mi kimno shi balna na ko shimi miya bou shoke awono shiye dinga shiye dinga na ni ana yinuu kiduwa na shen ɓala mi kinno shi ɓalna! A balni bla na koi kanadi la duko pani na dum na koi wona larau.